عدد ساعات الشغل في الأسبوع يعني تتراوح ما بين، خمسة وثلاثين ساعة إلى اربعين ساعة، و تقريبا، متوسط عدد الإجازات، ال آخذها كل سنة، يعني عندي إجازة سنوية، ثلاث شهور ف. <hesitation> هذي متوسط.